La yol bak pe na ̱la tong muan muan, ta̱ng muan ga̱ bi de ga̱ ba gape kus ɗe mu sa̱ haas, hen ɗe muan ni de ga̱ kat a la shit, kuma la muan hen mwan a ɗe ga̱n na repna̱a̱n na̱ dik ɗe di nin ɗe sam yi ka̱k men ba, men <hesitation> dong ga fe tong mu sam ka muk ba. Hen la muan di muan ɗe na ni no kma la waru di, henɗe shin shit yi, hen ɗe tang shit ta̱ ɗe shin yi, kapin ɗe naan ga̱ pen sotyi ɗe tong kat ti, ɗe tong pa̱ muap yi, de kal man ga̱fe hen la wa lu hen pa̱ muguni na zak ɗe ko wura ga̱ kat ta. Tong ga̱ yol ga̱ muan nɗe pe ka̱t ga̱ ga̱ kat ta̱. Tong ga̱ yol ga̱ muan nɗe pe ka̱t ga̱ ga̱ shit ba ka pin ga̱ yol ga̱ muan ga̱ ga̱ shit tong ga̱ yong yong pe da̱a̱n tifit nasara muap la yong ga̱ lat ɗe ga̱ shin shit ta̱ shin shit ga̱fe tong ga̱ kaf, ɗe ga̱ pa̱ ma̱japna̱a̱n ga̱, la ga̱ katga̱ wa ni ɗe wa ɗe ga̱ map lu ni